و الله أنا أعتقد ااااااا التعليم راو هو أساس كل شئ ما أنا قلت التعليم و الثقافه هى أساس نعتقد بيش مذا بينا عن الناس الكل و حتى كبار السن ماذا بينا نعلموهم خاطر الللللل جهل وحله.